<hesitation> Ya, mety marigny am'lafiny raiky kehiky ny synthèse zany kehiky satria ronono zany normalement raha tokony miboàka avy amin'ny biby araiky fao tegna misy koa marigny ery ronono i matetiky ata am'teny française hoe <hesitation> lait de coco, lait de soja, regny zany tokony entina fatao raha hafa regny satria regny tsy ronono fô.